Ma ei tiiäki süüke, miä ommaq määntseki väega ebäpopulaarsõq vai niimuudu, aga ma arva, et marineerit kurgiq pidänüq olõma pall'o-pall'o rohkõmb süüdüq.